لما أكون لحالي أفظل إني ألعب الألعاب الإلكترونية اللي هي طبعاً ما يحتاج إني أنا يكون في أحد معاي يلعب يعني، فأختار مثلاً ألعاب قتالية ألعاب زراعية ألعاب صيد أسماك، ألعاب إني مثلاً أهتم في مزرعة أو كذا، كل هذي الألعاب الإلكترونية بأنواعها وأحب بعد لعبة البولينق، ولعبة البلياردو وكل الألعاب الإلكترونية أحب ألعبها لحالي.